في الكويت العطلات الوطنية تشمل عيد الأستقلال خمس وعشرين فبراير ذكرى تحرير الكويت في ست وعشرين فبراير اليومين يعتبرون من أهم الناسبات الوطنية عنا حيث يتم الاحتفال بحريتنا وأستقلالنا من خلال فعاليات متنوعة مثل العروض العسكرية والمهرجانات و الاحتفالات الشعبية هذه العطلات فرصة للجميع.